أنا أفظل إنه يكون عندي زر للرجوع بالزمن عشان فيه أشياء كثيرة في الزمن الماظي أبغى أعدله وأغيره، كمان أشياء أستعد لها ويكون رد فعلي مختلفة، كمان ذكريات أبغى أغيرها تصير أفضل، و <hesitation> طبعا <hesitation> زر الرجوع بس- بستفيد منه أكثر من الإيجاف، عشان كذا بتمنى يكون عندي زر رجوع.